Number sadhii won ishin dhagariftu yaani won sadhii tokko, lama, sadhi. wontan woathin yethethu dhadhethe gargar hinfuthuu ishi dhadhethe inamaa gargar hinkhodhuu dhub won akhanathif ufdhagarifthi won akhan thun won sadhii gargar dhagarifti